A ura di cosi jìamu nta lu pediatra. Iddu ni cunsigghiava tuttu chiddu chi sirvia pi lu nutricamentu di li picciriddi, la dieta, lu soccu ci facia mali e lu soccu ci facia bonu. Nun haiu mai fattu di testa mia pirchì quannu si tratta di li picciriddi ci vonnu li duttura e iu nun sugnu dutturi e poi di dieta mancu ni putissi manciari pirchì mi manciu a don Cola cu tutta la sunata.